Da tegna ho saritsy amin'ny olo raiky eny hoh marin-toetsy tanteraky amin'ny fotoa rehetra, nohon'ino? Noho ny antony samy hafa. Ohatsy fotsiny ny fitiava hihava amy hafa na ny tahotsy ho faty henatsy